Quiooꞌ jooyoꞌ nnda̱a̱ na nncwiꞌnaaⁿyoꞌ meiⁿnquia cwii nnom na cwintꞌiaayoꞌ na cwilꞌa ntꞌomcheⁿ ncꞌiaayoꞌ chaꞌ na catscu yuu na jom mꞌaaⁿ catscuxquie cwintꞌiaa ntseinaaⁿ chiuuwaa jndye na machꞌeⁿ quia na aa mañejnoomꞌm aa na mañecꞌom ndaatsqueeⁿ jeꞌ mati jeꞌ quiooꞌmꞌaⁿꞌ luaaꞌ na nncꞌoowijnda̱yoꞌ jeꞌ majuu jndyewaꞌ nlꞌayoꞌ xjeⁿ na mañejndoꞌyoꞌ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee chiuuwaa na nncꞌoowiꞌnaaⁿyoꞌ oo na ñecweyoꞌ ndaatioo oo aa na ñetquiiyoꞌ nnaⁿ joꞌ chii chiuwaa na maꞌmo̱ⁿ jeꞌ tsondyeena oo tsotyena jeꞌ ntyjati luaꞌtiꞌ na nncꞌoowiꞌnaaⁿna mati jeꞌ meiiⁿ caxti majoꞌti caxtichjoo jom nntꞌiaⁿꞌaⁿ chiuuwaa machꞌee jeꞌ tsoñeeⁿ jeꞌ caxtixquie jndye na cwilꞌana cwii nnom xeⁿ na caxtijndyo jom majndaaꞌ joꞌ jndye na nntsꞌaⁿ na nncjaawineiⁿ xeⁿ na caxticu jom, jom jndaaꞌ joꞌ jndye na nntsꞌaⁿ luaaꞌ na cwii cwii nnom joꞌ chii, cwii cwii quiooꞌ chiuuwaa na jaaꞌmo̱ⁿ tsꞌaⁿ ndoꞌ chiuuwaa na nntsꞌaa tsꞌaⁿ ntyjati joꞌ nlꞌayoꞌ nncwiꞌnaaⁿyoꞌ na nlꞌayoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii cwii nnom nmeiⁿꞌ.